Wakkati to leydi Israa'iila kam ɗum laatake ko ɗum wiiyata Mediteriniyan nden mbo setto mabɓe e fooyi ƴamde mabɓe mbo e fewi.